طبعا أنا في مسابجة للطهي بحكم إني سعودية ممكن أختار أكلة شعبية، وأكثر أكلة <hesitation> يحبوها الناس وهي الكبسة، طبعا أنا حاسة إني بفوز فيها، حتى إنها يعني صحيح إنها طبج بدائي ويعرفوها الناس بس أنا أطبخها بطريجة سرية، يعني فيه وصفة سرية ومتأكدة إن الكل حتعجبهم وهفوز.